Ke boki be mu ne edu ke bikim ke bikim. eja bira oso e-sed be e-fu buasung kye bakinkan ofe. bakinkan na mbe ba da o fuon. ne mbe <hesitation> ka fa kise be banchi be bi tangke buan kikim edu nki ba da kyu erenghe nang wasung amu o-kan. o-bachi o-tane-e o-mung edu nyi wo a-tanghe a. nyi o-kwa a ihe ga fa kise eyen. Edu ke ejii nyen. nyi bi byi nyin. edu niji ko nyi enong. edu nyi ko nyi bibe and edu nyin enong nyi wasung mu <hesitation> oso. a bi oso o-kware o-kyu edu nyi enong nyi wo ada re okirikan a kyi ofe. a-ri okirikan diticifiring ditce a-tim anong kisi a-ko a ajuobe a-ri okunkan o-kyi o chiom a-ko eyere. a-ri okinkan muo o fing na kiked kiked nang kikan. a ko a katuu nke o-tu ene a-da si a. okinkan amu o-kyi o banyuare. o-ranga wan ejiji a-chi o. oso o-juare o oso o-juare o. ofe banshum mbe banong o-wo otcum o-kye o. busuang mbe ko to ihbe be ne bibe edu mbyi nang a-tuom a nang kituom nki a-tuom. ongihe hin hin hino-banghe e-tce-e. edu anyi nyi guibe and kisong wan ene. deh rdi banjuaredeh kobanjuare ke kashu nke oso ne gashu nke bane ejii okinkan nang o-kan nang mu muu nang mu mu o-da o man e-fuon. nang mu mu a-nyid a-fu o-kan mu o da o man e-fuon na muo-o man o-fuon. o-o-kan o-shum o ke a jye. a-kware mu a da kyi one amu ofe. A-kware mu a da kye òné a mu ofe. a-kware mu a da a banghe kituom. a-kware mu o-tuom o. a-tca. a-kware mu a. da a chuap. nangmue mu ne wan nang muo-fii ne wan erenghe nyi wo-a-chi a-ko akpe a-chi a-rdi banjuare. ke kashu nke oso.